Notsya khwaya <hesitation> ing’ombe kama mumasasaba nokalukha ingo, onyole eshakhulia khandi otsye khukasi indi awundi kamatsa, okhulomba oluwayo, khuvera tsikasi kama tsyenetyo mbaka jioni, jioni nokalukha munzu kandi onyela shakhulya nolia alafuu nowikhola khuu khulenjera etive aundi ove khulisimu khupe etsytory nende <hesitation> avandu vandi kidogo kidogo aaa ata siku ye ekasi sasa. siku ya kasi shichira alatsia khukhava tsisendi kalabida ovushee <hesitation> mapema vutswa kama subuyi oundi saa kumi, saa kumi na moja novukha niwatayarisha no kama khwisinga ofwale alafu otsie khukasi shinjira ekasi ne inyishi eee. Olatsia mapema khole tsikasi kama nokhulomba olombe khandi mukalushe. Shughuli yange yanje yo vulisiku ivetsa khu kama nendi muskulu, vukha subui <hesitation> nomba shindu shokhulya kama kama khachao nenya aaah tsiclass tsichaka kama saa mbili nzya muskulu esoma kama saa saba mushitere enzye endye lunch nengalukha khandi mclass aaa nendi muskulu ka ka kasi ivetsa aa khusoma tsa sana ivetsa shughuli inyishi ta ne ne nengalukha jioni ngalukha munzu nomba shakhulya shya jioni nendya kama aundi ekhave ovusuma khasukuma kidogo nelya nengona, ne nendi yingo <hesitation> shughuli ivetsa inyishi sana. Vukha subui nombe yinzu weye alwanyi otsye otsye akhavire eing’ombe shakhulya alafu otsye waye audi atsye mukunda. Tsivetsa tsikasi tsinyingi khusuku sa kama subui novakha ocheka nokhulomba yinzu otsye weye alafu atsye mukunda kwnza wa- wa- wa wake tsifwe. Alafu mwisho so mwesi onyole tsisendi tsitsyo. Nomba mwisho wo weisiku yeneyo inyanha yeneyo onyole onyole tsisendi ivetsa tsa shughuli tsinyishi ovukhe subui okhole ekasi yeneyo after amalire yino oysya khukhola yindi shichira olategemeanga tsikasi tsino tsyosi ni a mwisho aa olava unyolive umalire ekasi yeneyo khusiku so nendi muskulu khandi ivetsakho tafauti kidogo shichira ekasi netsinyishi ta aundi siku ilii busy sana ola olatsya subui kama saa mbili orushe oo okhole ekasi tsyo munzu alafu saa nnr oba utsire oo khu okhu somya. Nomala khusomya in aa avuy ano khandi otsye avuy undi alafu baada ya apo atsye otsye otsye avundu undy khandi so ilola jioni ka ukholire tsikasi kadhaa na olanyola sasa by jioni alava u ukho ne tsisendi ungalire kasi yiyo ya vulisiku alafu no ni wikhala khulusimu oysyr tiktok otsye youtube okhole. Ilenjera fundu fundi kama saa nne ivi no nokona alafu ovushe khandi mutsuli subui otsirire nende ekasi kasi kasi tofauti tafauti.